أنا أفضل التخييم في وسط الطبيعة الخلابة، السبب أنها التجربة تعطيني فرصة أكبر للإستمتاع بجمال الطبيعة والهدوء بعيد عن ضغوط الحياة، أقدر أستمتع بالنجوم في الليل وصوت الطبيعة والهواء النقي، كمان التخييم يخليني أعيش لحظات مميز مع الأصدقاء مثل الشواء والجلوس حول النار، بينما قضاء ليلة في <hesitation> في فندق فخم يكون مريح بس أحيانا ما يعطي نفس الإحساس.